اثنين كوب كريمة خف واحد كوب حليب ثلاث ارباع كوب سكر واحد ملعقة صغيرة فانيليا. في وعاء احط الكريمة والحليب والسكر والفانيليا واخلطهم زين احط الخليط في وعاء محكم واحط الوعاء في الفريزر لمدة اربع الى ست ساعات بعد ما يتجمد اقدمه بكاسات زينه بشيء تحبه.